Ñy mombamomba ñy sakafo an'arzantiny añy: -Rozy añy miketriky aminy ñy kolontsain-drozy <shushes> noho aminy ñy kalitao mety amin-drozy ;manahaky anizao ñy asado <shushes> ,asado o sakafo mahazatsy an-drozy añy io; matetiky ataondrozy parilà <shushes> zao ,ketrehy amy laforo o <shushes> ,vita aminy ñy hena ,manahaky anizao ñy henan'akoho ,henan'aomby ,henan-koso ;misy ñy elanaza zao ,sakafo malaza amin-drozy añy io.